Mba reta ɨvɨgui peño oikova, jare oimevi oiko ɨmaa ɨvɨguirupiva, yaikua ramboeve tatu rapua, ani opaete tatureata, anguya tutu, jokua reta ɨvɨgui rupi oiko, jare okuakua, oimevi oikoete ɨvɨgui rupiva, amope yaesa ikatu rupi